Ah tegna mialasiny, mialasiny zakabe amignareo rô, tena azafady fa hozakaiko eh mpahandro sakafo mba tsy hamerigna anty ky fôtina-fôty be nanidrareo ty ky, da avy eo koa zashy sy-sy magnino fa gratuit le sakafo teo sy mandoa vola iagnareo, mialasiny indrindra tompoko.